Krum nji ba nyei <hesitation> money na krum iya ba̱nyet a̱ za cat ba̱jju a̱ yei ziva, ka a̱ byyi zwa a drok u̱ hok a̱nsham. A nu yya ni n shya zwa ji za na̱ ryyi hok a̱nsham ni <hesitation> sei a̱yin a̱ jing ka̱wai, a ku a̱yin a̱ jing ka̱ wai a̱ wrak du̱ccu a̱ kap ku̱yak ba̱gangang, a yya nkyang a̱bvwan. Ku̱ a kap ba ba na, ba̱nyet ku̱yak ba a̱ kap, a kwoi sak, ka kwoi sak ka̱ka̱ram <hesitation> ka kyang a ku ba n wrak, ‘ka̱ram ka ba nyya nyya yak a ni a̱ cong i u̱ na̱sa na ni, ka a kap ba u̱ byyi du̱wat ti ka shyi bu̱ kurum a nu n kwai nkyang aya, ka kwai nkyang a̱ ya a na̱ kwoi sak, ku ana̱ sak wwon ku a̱ bu̱ wrak krum an kasuwaji, u ka̱kpri ka a sook nat i u̱ ka̱kpri ka, wwon u̱ su ryap, ka su ryap, a̱ nun shya ka̱ssok, wato kyang a ba n yei <hesitation> profit ni, ka shya ka̱ssok a̱ya a ryyi an brang ya ka̱son kawwon ka̱ byyi ka a̱yin a̱ kap bat ka ayin a byyi nkyang.

A̱yin nu a̱ man byyi ni ba a̱ yet a̱ntyok ka̱wai ni, takai a̱yin a̱ya ba na ku̱ yee a̱kpam a̱yin, a̱yet but akpam a̱yin, du̱kpam ti nti a̱mi na n byyi a̱yin nu a̱ yet ba̱kpyap a brang a̱ byyi du̱wat, kyang a na nun brang ni ba, to arryi ku ba yya nkyang a, ko ka̱yat ba̱nyet ka, nwaai ka̱yat ba̱nyet ka ka na brwa a̱yin a̱yyu du̱kkwu, ku a̱yin a̱ byyi krum ba a̱byyi du̱kpyap won a̱ byyi cat a̱ byyi ka̱pfwa, ka byyi ka̱pfwa nkrum ka wan a̱ yya pfong ba a̱ byyi ka̱wai, to a̱yemi nu a̱na su ba bu̱ tsang ji, to a ryyi ku a̱yin a̱su yya takai nkyang a̱ya, a̱su nwa ka̱wai ku a̱yin nu a̱su ntyi ka̱wai a̱za̱nson wwon a̱ yya npfong amam nu ku brang ni ba to ku a̱ya brang, a̱yemi a̱ ya brang ba, ku na brwa du̱kkwu ba a̱yin nu asu nwwa tsong ku a̱yin nu a̱ su nwwa tsang tpa ryyi a̱tyyi, a̱yring a̱nu ya tyyi nsam, a̱mba̱hwa a̱nu tyyi ba̱nyet nu bor nsum a̱nba̱tat n ku ba su ka shya na̱ yet a̱ntyok ka̱wai a̱yyu a̱bro byyi nan nbvak a̱ byyi bvak kpap a̱bvo byyi nan bvak a̱ cat ka̱pfwa nkyang ba̱nyet, a̱yemi nu a̱na tyyi ba nat ba̱ a̱yin nu, ku ba pyem a̱yin na anat ba̱nu a̱su ku zzup <hesitation> To a̱ ryyi ku̱ ba nat a̱su ku zzup a ryyi a̱ tyyi ba̱nyet ba nsum, ma nnyai ka, ku a̱yin a̱ byyi ka̱wai wwon ama a̱ cat ya nkyang ba̱nyet a̱su nyak bvwak a̱n yyi kyang, ba ru ku tun a̱brom ka̱jju ka, ku̱ ba nat <hesitation> ka̱tyekon a̱ta̱tuk a̱tsot byin a̱bvom an song wwon a̱ ku a̱ku a̱ku tyyi nsum, rot nu ma a̱ tyyi nsum. Ka̱ram ka̱yaan ma se a̱yin nu a̱ tyong a̱ wwon ka̱nkrang ka. To a̱ryyi song krum, a̱yin a̱ byyi krum ba, danu a̱ cat yya pfong ba a̱ yya ka̱wai, vkpa n byyi ka̱pffun za n pfwong ba nkok ba̱nyet ba a̱ n tyee krum ji, a̱yin nu a nat a̱ su mon bvak bu ba̱katuk ba̱nyet a̱ wwon ba ba a̱ bu sook a̱yin nu ba ryyi na̱ byyi ni a̱ sang ka̱wai ka ni a̱ yya pfong ani ba̱ ku̱ sook a̱ su sak a̱wwon a̱ hywa di bacat se ba wrak krum ba su wa buwa a̱n tun a̱ntyenu a̱yyu, ta̱kai a̱yin a̱yyu ma ryya nu na a̱ byyi ka̱wun ka̱za ba, da nu a̱ byyi rya cat yya pfong a̱n ya brang ba, ba̱yangyet dan ba a̱ byyi rya hywa ba cat nat du̱twang ba, to a̱ ryyi ku a̱yin a̱ byyi ryya nat du̱twang ba nu a̱ byyi rya bvak npfong ba, a̱ cat yya pfong ba ama a̱ byyi ka̱pfwa a̱ cat ya a̱ rau ba̱nyet ba yya ni to takai a̱yin aya. Ku bvwa da̱kkwa ba na ba̱ su ya sook a̱ mon bu̱ ba̱katuk ba̱nyet won a̱ ya ba bu̱ nsam ka̱yat ka̱ryyi ka a̱nu ya tyyi nsam a du̱yin ba ba na hywa di ba̱jju a̱ byyi duwan ba̱ryat a̱ hywa di nsum ya a̱tang ba se bei a̱wumba, to ka a̱yin a̱ yya takai ka̱kpyang a̱ ya ku na tyyi ba, ka̱nkrang ka a̱ na srwang ba nu fa a̱ ku sak a̱ ku̱kkwai nkpang ku ba ku sak a̱ ku̱kkwai nkpang da nu di ba̱nyet nu ba ma, a̱ ba̱ tyyi nsum a̱ tyyi ka̱nkrang ka nsurri, to nkpa nbyyi na nyya nkyang, a̱ sook na̱ta̱ryen ba̱gum gang a ma ni ba ni ntyyi a̱yin nua bra̱k a̱ nwwa ka̱yat kunkom nuka ni. Nnyai ka ba̱jju ba ba yin a shyi an dyin a̱ ni ba̱ kan san tsuupa ba, a̱ shyi u̱ song a̱bvoi ni, wane, ko ba na̱ yei a̱nyan, a nnat ba̱ryat ntsang ba, ku̱ ba ma su shya a̱yin nu a̱ nat tsang ni a̱tsatsak du̱ra̱ntong a̱yemi, ba yei a̱yin a̱yyu a̱ra̱ntong a̱yin to takei ba̱nyet a̱ya ba bvwa ba̱n kpa ba, ba ru kpa̱ wwon ba se ba nyyi, nka n byyi konzan ka̱ryyi a̱yin zzak na̱won nba, bazzak na̱wba nba ka̱wun ka̱za a ba zzek